Wen xuq ke taq ee <hesitation> uj k'olik kep wu we qenu'j qenu' proow <hesitation> qache qatz qpoq <hesitation> ween qachee neri'qchooch i notaq qyo'k jun riliil qb'suj qb'iij aa qautz re wa'wu uj k'olik mejoor <hesitation> xtinb'iij xkini'chuknaq y ya taq xkinulik oo melo jroq tin ch'aak poq melo xtinb'an neri'jun wchooch melo xtinloq'neri qen ulew melo k'chne jun ch'ich' i are'jab'taq ri' i xtiq b'an qatz xtiq b'suj i xtiq b'iij qaal re wa' nk'olik qa utz mejor xtin suk'b'a' <noise> o bien rech xtiq b'an chikchi' kep taq kepli jun koos qal qa qyo'k riliil qa kuj eek pri ch'ab'lneem xaq keri'uj k'olik kuj q'ab'rik ween kuj q'ab'rik tlo no'j nim kuj kab'riik o kuj eek pri nima q'iij o taq xtiq b'iij <noise> qa utz ujk'olik mejor xtin suk'b'a' xtinsuk'b'a wu nk'aslimaal oo mele ya xkuj tarb'ook ya taq xtiq yaa kweent o mele yaa jroq xtyo'q chik chee chechik xtiq b'an pi iglesia o mele yaa uj k'ochqe chik qichilaal chik xtiqb'iij che qa utz xtib'anla' xinb'an wa i ya taq xtiq naa'. Jroq tiq b'an qchoch ya riq choch ya totalmente jroq tiq b'an chik este qsuk'b'a'chqiib' ya taq xkujyolwik chik ruk'jun wnaq xtb'iij chre wnaq a no'j qal k'rewa' ri kab'jiir qal ri wa ri jun jnob'xkanjik chemo mxsuk'b'a'riib' li wnaq la' are'k'ri' ri jab'taq xtiq b'anla' ya taq xtiq yaa kweent jroq xtiq suk'b'a riq b'iid ya ruk'riq jow mu ruk'ri qichilaal mu oj miss oj miis xtiq b'suj chemo xkuj k'ob'ik kum kwaant xaq xkuj k'ob'ik ruk' kep wu taq xkuj k'osbik o kep wu taq xkuj petik e alab' i qal xuq k'o re wa'chi' xtiq suk'b'a riq b'iid are'k'ri ri jab'taq xtiq b'anla' jnik'kepli kirb'iij kepli qb'iij pur yolb'al moos la personaliad cha' i xuqke xuqke xtiq suk'b'a suk'chik xkuj yolwook ruk'wnaq suuk chik xkuj k'ob'iik kepli xuq kir b'iij pur yolb'al moos ato estima are'kri'jab'taq xtiq b'anla' kuk' ri taq wnaq tod i ya taq xtiq yaa kweent ya ri qe qatz xkuj ri'jinqaaj ya nkere'ch riq b'iid kepli taq xuj petuul sino ya jun chik chik riq b'iid. <noise>